لأ افضل قضاء ليلة واحده في فندق فاخر (oh my god) هتمرمغ على السرير بتاع الفندق والله ،الصراحه انا بحب الطبيعية بس إحنا عايشين و سط الطبيعه و بنطلع يعني نروح الحرجه وحجات كده، إنما الفنادق الفاخره أنا رحت قبل كده واحد بس ، بس في حجات أفخر وانا عايزه أجربها الصراحه